Otsoneje, iri-yefia aguya, otsonejei, okpo iri-yefia ya. Okpo-ana alah ang ungna mme wabi nanor aluooru oru alahageyi mme, wa ya iyia azini yefia ime ya. Otsoneje, okpo iri-iwi ya. Oru alou okpahe, awako mme onu nonu mme. Okpo alii indolah wa mii-iwi ya awo oro-riya. Ah! Abi inoisi nigboru agu na ni oro ali magaye mme momaya woni na yafia. Zenze waa nu nuaisi meh ya akitseya maa ahanini okpo ayor kayi inayefia ijwi-jui agu yamme. Wou nano okpo orinyi isom legee alabayor alaabi so-okpo amme angung aguya. Orinyi isom alaa gbogba mme alua ahagibou inanou okpo Okpo'o agbaje awa niko oru amoh ya aka aya agu ya, ameh na zina okpo awu yefia aka na badji nji tie' awu yefia akor ogbogba aguya, mme' ma angun nini okpo, orori-ya <hesitation> ko ori nom mme alie kuna mme; ami inano' okpo, moma gaye fuame yi ina yefia ji inyi atsum oma gaye kon nano kalami meh kun na'naefia, jiinyi atsum, inano gbaa' oma gayi kun bubetse juopuya kkun nane-efia mme na zi ne okpo awu yefia aki zenze agu ya okpahe katar na wiefia aki nzenze meh. Oru amanu ade nyiedo okpo oni memeh Okpo oni memeh Okpo ana alah ngun na meh, <hesitation> ye fiaun ina kpekele' katar ake yegra ishieor agbaje wabi iso okpo iriun kaa' fefia ni eh! okpo alami nano meh yegraim agbaje no shieshi mibu aka biri kie yegraim ayi janjie ayor mbaa fefia na ya. Ali omoun asi mh, meme nuasi meh waba ya na. Ameh na zini okpo awu yefia aki zenze agu ya mmeh ni meh. Okpo ana, Onya yiiee ya gaye kii na nang ka li inzeze ina nong ayi oru onyi epa me onu neyi ina nong me oruo trenze no tranenze na ka ta nom yi tsung etaa embe okpale ya me okpo ame ali me nayi aya na me orori ya wa wa biyi na nokpo maku nyi ina nokpo wu shi malor awu okpo ame adei a'kpokposi ya uruokpa ramu aya kilieini wokpo ame adakposi kpos ya me. Azini yefia ni me ya wabi ina yefia agu ya. Ma kunyi na nokpo wuu shi yakpakpa na ba waa dor ya! wobuo elei ni anzi me ina kruakrua itua olei ha wu na yefia eingba ya. Azi na okpo yefia ni me ya me ma'ngo okponi oru ala baa weifia koor abi chui chui ya yefia adom nang tikiru, but yefia ong, agba ya-yefia ong ina tei kata. Koor aba fia nini, oru alami agaye me ahang agayo rucha, mo ma ya, ahin amuanyi nong ahin ageye orinanzi ogwo gwu, mo maya ma monii ri Aanhin aba chwenȝe momayi kobo adi mansii no kpri-kpri anhin aba chuenye momaa yi okpo ameh iri meȝi. iri endei aȝi oru alade'nyiende yefia okpo tie ka tame onimeme saniyame okpo ma angung noru ala weifia aki ȝenȝe aguya yefiaown aba gbogbaya yefia own ina tickiri kata woninanum kana-kana wu bua ba fia itchui tchui ya Adaa ala tsor ni motsi nii me ki kplede okpo me ka tsor afafia ajuagrinya a letse. ajuagrinya a letse abenȝe ana akwu atsi nie chu bwa prepwa obu tsi tsor wie jei di hii meh anyan gung inana kala okpo orori yameh